Bandaríkjaforseti hefur frestað fyrirhugaðri heimsókn til Danmerkur og segir viðbrögð við áhuga sínum á Grænlandi andstyggileg formaður landstjórnar Grænlands ítrekar að landið sé ekki til sölu deilan um íbúðir eldri borgara við

er enn óleyst vegna

grófrar framgöngu og hörku Félags eldri borgara í Reykjavík segir kaupandi sem fer með málið fyrir dómstóla flugfélagið

hefur fækkað starfsfólki um tíu prósent á þessu ári framkvæmdastjórinn segir ástæðuna minnkandi eftirspurn sjö flugmönnum var sagt upp í sumar ríkisráðsfundur hefur verið boðaður sjötta september og gera má ráð fyrir því að nýr dómsmálaráðherra verði

formaður Sjálfstæðisflokksins verður inntur eftir svörum um það í Kastljósi í kvöld leit

að lífvænlegum plánetum gengur vel segir prófessor við háskóla sem tekur þátt í stórri alþjóðlegri

hér á landi ekki sé þó hægt að komast til þeirra í nálægri framtíð Donald Trump Bandaríkjaforseti segist afar óánægður með viðbrögð forsætisráðherra Danmerkur við áhuga hans á því að kaupa Grænland hann segir viðbrögðin andstyggileg og óviðeigandi og hefur frestað opinberri þegar fregnir bárust af því rétt undir miðnætti í gær að Trump væri hættur við heimsóknina þetta sagði Trump á sunnudag en þetta virðist samt hafa gert útslagið miðað við færslu forsetans þar sagðist hann ætla að fresta heimsókninni vegna þess að

hefði engan áhuga á að tala um að selja Grænland hélt blaðamannafund þegar hún kom heim frá Íslandi um hádegisbil í dag

viðbrögð frá dönskum þingmönnum hafa flest verið á einn veg

viðbrögð frá dönskum þingmönnum hafa flest verið á einn veg

spurning hversu mikið áfall athyglisvert hve norrænu hægri mennirnir

hneigjast til að túlka allt sem Trump gerir í von um að slíkt hann er studdur af minnihluta

grænlensku landstjórnarinnar vildi í morgun sem minnst segja um heimsókn Trumps sem ekkert verður af hélt heimleiðis til Grænlands síðdegis hann var á Íslandi vegna fundar forsætisráðherra Norðurlandanna það var þungt hljóð í honum þegar

talið barst að ósk Donalds Trumps um að kaupa Grænland

vildi sem minnst segja um opinbera heimsókn Trumps sem nú hefur verið aflýst

er enn óleyst kaupandi sem fer með málið fyrir dómstóla segir að ástæðan sé harka Félags eldri borgara í Reykjavík í gær bárust fregnir af því að sátt væri í sjónmáli í deilu kaupenda tveggja íbúða við

og Félags eldri borgara í Reykjavík félagið biðlaði til kaupenda að greiða hátt í tíu prósentum

meira en umsamið verð eftir að ljóst varð að framkvæmdir hefðu farið fram úr áætlun um fjögur hundruð milljónir króna kaupendur tveggja íbúða fóru með málið fyrir héraðsdóm en fyrirtöku var frestað í morgun þegar sátt var í sjónmáli um hádegi náðist að semja í öðru málinu Sigurður Kári Kristjánsson lögmaður

segir að úr því sem komið var sé niðurstaðan það góð fyrir skjólstæðing hans að betra væri að ganga til samninga en halda dómsmáli til streitu hann

ítrekar þó að engum kaupendum að þessum íbúðum sé skylt að borga þessa viðbótargreiðslu hitt málið er þó enn óleyst og engin sátt í sjónmáli í tölvupósti sem kaupendur sendu fréttastofu kemur fram að þeim þyki það afar leitt að samningar hafi ekki náðst

geri það að verkum að kaupendur

sjái sig nauðbeygða að halda máli sínu til streitu lítill samningsvilji sé hjá félaginu og grófar aðdróttanir

og hótanir um að leysa íbúðir til sín í fjölmiðlum geri það að verkum að samningaleið sé fullreynd málið verður þingfest á föstudag af sextíu og fimm kaupendum er félagið búið að ræða við fimmtíu og fimm fjörutíu og þrír eru búnir að samþykkja hækkunina

tólf eru enn að hugsa málið sjö flugmönnum hefur verið sagt upp

í sumar framkvæmdastjóri félagsins segir að samhliða tíu prósenta fækkun farþega á þessu ári hafi þurft að fækka stöðugildum um sama hlutfall flugfélagið

tilkynnti um fækkun flugferða fyrr í mánuðinum vegna minnkandi eftirspurnar í innanlandsflugi félagið hætti að fljúga milli Keflavíkur og Akureyrar þá á að fækka flugferðum um tvær á viku bæði til Egilsstaða og Ísafjarðar í vetur og selja tvær flugvélar af sex það hefur uppsagnir þetta eru þrír starfsmenn sem fá er hluti af því að við þurfum að aðlaga starfsemina að markaðsaðstæðum þessir þrír starfsmenn eru allir flugmenn að auki var fjórum flugmönnum sagt upp í júní Árni segir að félagið hafi fækkað stöðugildum um tíu prósent á þessu

ári í samræmi við tíu prósenta fækkun farþega á árinu ekki eru áform um að segja fleirum upp samgönguráðherra sagði að ekki væri hægt að grípa inn í vanda flugfélagsins núna útfærsla á niðurgreiðslukerfi í innanlandsflugi skoska leiðin verði ekki tilbúin fyrr en

á næsta ári við teljum það ótvírætt jákvætt skref í að fjölga farþegum aftur kemur til greina að lækka verðin til að

auka eftirspurn við erum alltaf að reyna að aðlaga fargjöldin að eftirspurninni við

að örva eftirspurnina stjórnvöld í Indónesíu sendu í dag rúmlega þúsund her og lögreglumenn til að kveða niður mótmæli

óeirðir í Papúa héraði austast í landinu fjölmenn mótmæli hafa verið í héraðinu undanfarna viku meðal annars gegn harðræði öryggissveita og kveikt hefur verið í opinberum byggingum mótmælin hófust eftir að öryggissveitir réðust til atlögu á heimavist Háskólans í

til að yfirheyra nemendur sem voru sakaðir um að hafa vanvirt þjóðfána landins stöðugt andóf hefur verið á Papúa gegn stjórnvöldum í

Jakarta í áratugi mótmælendur

fram á að héraðið fái að kjósa um sjálfstæði ríkisráðsfundur hefur verið boðaður sjötta september þar sem telja má líklegt að nýr dómsmálaráðherra verði kynntur til sögunnar óvissa hefur ríkt um skipanina

í mars Sigríður Andersen sagði af sér sem dómsmálaráðherra þrettánda mars þegar Mannréttindadómstóll Evrópu úrskurðaði að hún

hefði brotið lög við skipun dómara við Landsrétt Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók við embættinu auk þess að gegna áfram þeim sem hún hafði fyrir sú skipun á að vera tímabundin og hefur verið óljóst síðan þá hver tæki við embættinu út kjörtímabilið að sögn stjórnmálamanna sem fréttastofa hefur rætt við er Þórdís Kolbrún talin besti kandidatinn í starfið hún er varaformaður Sjálfstæðisflokksins lögfræðingur með reynslu af þingstörfum en

einnig ráðuneytið vel eftir að hafa verið aðstoðarmaður Ólafar Nordal innanríkisráðherra frá tvö þúsund og fjórtán til sextán ég sagði strax í upphafi að þetta yrði tímabundið og ég hef verið í í ráðuneytinu ferðamála iðnaðar og nýsköpunar í tvö ár og ég er þar með mjög stór verkefni á borðinu og vil koma ákveðnum hlutum til framkvæmda fleiri nöfn hafa einnig

verið nefnd þar er efst á blaði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir Áslaug er ritari flokksins lögfræðingur og formaður utanríkismálanefndar Alþingis viðmælendur fréttastofu töldu hana hafa vaxið mikið sem þingmaður á þessu kjörtímabili en hún var kjörin á þing tvö þúsund og sextán Birgir Ármannsson var einnig nefndur sem líklegt ráðherraefni hann er þingflokksformaður lögfræðingur og hefur setið á þingi frá tvö þúsund og þrjú talið er að hann geti auðveldlega brúað bilið milli eldri

og yngri flokksmanna Brynjar Níelsson er lögfræðingur og hefur setið á þingi frá tvö þúsund og þrettán það gæti orðið flókið að skipa hann ráðherra þar sem eiginkona hans er Arnfríður Einarsdóttir einn fjögurra dómara sem Sigríður Andersen skipaði með ólögmætum hætti þá er einnig talið að þrýst sé á Bjarna Benediktsson formann að skipa konu í embættið bæði innan flokks og utan að því sögðu er rétt að taka fram að Bjarni útilokar ekki samkvæmt heimildum fréttastofu verður það þó að teljast ólíklegt að Sigríður verði aftur dómsmálaráðherra á meðan Landsréttarmálið hefur ekki verið til lykta leitt hjá Mannréttindadómstólnum ríkisráðsfundur hefur verið boðaður sjötta september þar sem

að nýr ráðherra taki við

mannvirki á höfuðborgarsvæðinu var formlega tekið í notkun í gær þegar nýr gámakrani Eimskips var vígður kostnaður er rúmlega einn og hálfur milljarður

á Íslandi jakinn var tekinn í notkun í Sundahöfn árið nítján hundruð áttatíu og fjögur tólf árum síðar árið nítján hundruð níutíu og sex var færanlegum svo bætt við í gær var svo þriðji kraninn formlega tekinn í notkun Sverrir Benjamínsson stýrði fyrstur manna árið nítján hundruð áttatíu og fjögur en hann og bróðir hans Arngrímur eru enn kranastjórar hjá Eimskip sá fyrrnefndi tilkynnti nafn

nýja kranans í gær þessi nýi glæsilegi krani Eimskips hefur fengið nafnið Straumur straumur er töluvert stærri en eldri kranarnir hann er átta hundruð tonn að þyngd og um níutíu metra hár hann getur lyft sextíu og fimm tonnum og tveimur tuttugu feta gámum í einu það er ekki laust við að

geri vart við sig hérna í þessari svakalegu hæð í þessum krana Arngrímur

þrjátíu og fimm ár þú verður væntanlega aldrei lofthræddur nei nei það er mjög sjaldgæft gerist það nokkurn tímann nei nei þá væri ég hættur þessu

mjög vel hann er hraðvirkur og ágætur að vinna á miklu betri en þessir gömlu já hann er það hann er betri

betri mun betri hann gerir það til dæmis að verkum að við getum þjónustað nýju skipin sem við erum með í smíðum og fáum afhent undir lok árs þeir kranar sem við vorum með fyrir voru ekki nógu stórir til að geta afgreitt lestað og losað skip af þeirri stærðargráðu kostnaður við kranann og uppsetningu hans er ríflega einn og hálfur milljarður að því er fréttastofa kemst næst er

kraninn hæsta mannvirki á höfuðborgarsvæðinu turninn í Kópavogi er sjötíu og sjö komma sex metrar og Hallgrímskirkja sjötíu og fjögur komma fimm metrar

ekki stundum erfitt að stýra svona tæki jú í vindi eða miklu roki þá tekur þetta svolítið á þá sveiflast allt til

kraninn og þetta rými sem

það er svona meiri hristingur hérna heldur en núna

er eiginlega logn úti hérna eru ekki nema tíu

metrar við vinnum alveg í upp undir tuttugu metrum forseti Alþýðusambandsins krefst þess að ríkisstjórnin standi við loforð um skattalækkanir fyrir lágtekjufólk og kallar eftir tillögum þess efnis þolinmæði launafólks sé á þrotum þegar kjarasamningar voru undirritaðir í vor hét ríkisstjórnin því að koma á fót nýju skattþrepi sem á að skila tekjulægsta hópnum tíu þúsund krónum á mánuði þá var einnig gert ráð fyrir öðrum breytingum á skattkerfi meðal annars hækkun persónuafsláttar Alþýðusambandið telur gagnrýnivert að nú fimm mánuðum síðar séu engar tillögur þessa efnis komnar frá stjórnvöldum einungis tillögur er lúta að breytingum á fjármagnstekjuskatti stjórnvöld skulda launafólki á Íslandi að sýna útfærsluna af því að okkar félagsmenn

eru orðnir mjög

eftir útfærslunni kynnt í næsta mánuði kemur þetta ekki

í ljós þá jú við viljum helst ekki bíða svo lengi við viljum fara að sjá þetta og við viljum líka ræða þetta í samhengi við þessar hugmyndir sem eru komnar inn í samráðsgátt stjórnvalda um að breyta lögum um fjármagnstekjuskatt

nota skattkerfið til jöfnunar sameiginlega sjóði ein af forsendum kjarasamninga er að stjórnvöld standi við þessa yfirlýsingu það að stjórnvöld ætli ekki að standa við gerða samninga ég óttast það ekki enn sem komið er ég hef enga ástæðu til þess en ég hins vegar vil þrýsta á að þeir fari að svara launafólki að gera þetta prófessor í stjarneðlisfræði segir hugsanlegt að mannfólk geti flutt til fjarlægra pláneta fjölmenn ráðstefna fer nú fram í Hörpu þar sem áherslan er meðal annars lögð á leit að hnöttum þar sem líf gæti hafa kviknað þrifist og þróast

úr eigin skít ha við já ég meina hugsarðu aldrei lengra en um þinn eigin nafla

að farast úr mengun og skít rangt halda partýinu gangandi þessi fleygu orð féllu í kvikmyndinni blossa fyrir tuttugu og tveimur árum þau voru nokkuð sannspá því nú rúmum tveimur áratugum síðar hefur

aukinn þungi verið settur í leitina að öðrum lífvænlegum plánetum sú leit er einmitt eitt af meginviðfangsefnum sex hundruð manna alþjóðlegrar ráðstefnu stjörnufræðinga sem fer fram í Hörpu þessa dagana

plánetur á brautum um fjarlægar sólstjörnur

heldur fyrirlestur sem ætlaður er almenningi í Hörpu klukkan korter yfir sex annað kvöld

kvöld veðri það lægir við suður og suðausturströndina í nótt og á morgun er útlit fyrir fremur hæga austlæga eða breytilega átt

síðdegis á vestanverðu landinu en lítils háttar úrkomu norðaustanlands í fyrramálið Elín Björk Jónasdóttir fer með veðurfregnir að loknum íþróttum

í umsjón Þorkels Gunnars Sigurbjörnssonar við skulum líta á það sem hann verður með

íslenska karlalandsliðið í körfubolta mátti tapa með allt að nítján stiga mun fyrir Sviss í dag en samt komast áfram á næsta stig undankeppni

spennan var mikil þeir áhorfendur sem ætla að fylgja karlalandsliðinu í handbolta eftir á

janúar þurfa að kaupa miða á næstu dögum annars er hætt við því að það verði of seint og landsliðsþjálfari enska kvennalandsliðsins í fótbolta leggur til að sniðgangi samfélagsmiðla Bandaríkjaforseti hefur frestað fyrirhugaðri heimsókn til Danmerkur og segir viðbrögð við áhuga sínum á Grænlandi andstyggileg formaður landstjórnar Grænlands ítrekar að landið sé ekki til sölu deilan um íbúðir eldri borgara við

er enn óleyst vegna grófrar framgöngu og hörku Félags eldri borgara í Reykjavík segir kaupandi sem fer með málið fyrir dómstóla á föstudag flugfélagið

hefur fækkað starfsfólki um tíu prósent á þessu ári framkvæmdastjórinn segir ástæðuna minnkandi eftirspurn sjö flugmönnum var sagt upp í sumar ríkisráðsfundur hefur verið

boðaður sjötta september og gera má ráð fyrir því að nýr dómsmálaráðherra verði þar kynntur formaður Sjálfstæðisflokksins verður inntur eftir svörum um

leit að lífvænlegum plánetum gengur vel segir prófessor við háskóla sem tekur þátt í stórri alþjóðlegri

hér á landi ekki sé þó hægt að komast til þeirra í nálægri framtíð

þessum fréttatíma er

uppfærður allan sólarhringinn verið sæl